O periscòpio o l'é un angæzo formou con un insemme de prismi che riflettan unna vixon o unna figua inte unna base differente. Â reversan doe otte pe fâla vegnî drita. Coscì faxendo, ti gh'æ a vixon à gio sensa fâte vedde. Tipicamente se peu trovâ inti sommergibili dove se tia sciù e zu pe vedde de d'ato da-a superfiçie d'ægua sensa però fâse vedde.